<noise> Habaruji habaruji saha gotol am ɗo debbo. Goto taawi kartal se o reesi haa leddi karte may mabbiti se o joogi- se o njoodi haa ɗou may daga o njoodi se kartal may fu-fuɗɗi fiirugo se o yaadi mo har Egipt se diga o yaari mo Egipt se o yaari saare laamɗo Egipt se laamɗo may hokki mo lesdi o joodida pellel may har ma o baangi ton diga den o metay loorugo saare.